ଅଗର ମୋର ରେସ୍ଟୋରେଂଟ ମୁଝେ ମାଲିଖ ହୈ, ଔର କୋଈ ଗ୍ରାହକ ମୁଝେ ପକର ଆଈବା ସିକ୍ଯାତ ଲାଈକେ, ହଲେ ମୁଝେ କହୀ ବହୁତ-ବହୁତ ଗଲ୍ତୀ ହୈ, ଦୁବାରା ଗଲ୍ତୀ ନହୀଂ ହୈ। ହମାନେ ତୁମକୋ ଇସୀ ବାତ ରେ ଫ୍ରୀର ଖାନା ଦିଗାଊଚୂ, ଇଥାର ପୈସା ତୁମାନେ ନହୀଂ ଦିଯା, ଇଥା ଫିକୀ ଦିଯା, ଇଥା ଗଲ୍ତୀ ସେ ଗିଯା ଜାଈତୀ ବା। ଇଥା କହୀ ବହୁତ, ଅଵତକୋ ନଯା ଖାନା, ଫ୍ରେସ ଔର ଅଚ୍ଛା ଖାନା ଦମୋ, ଇଥାର ଉସେ ଭୀ ଖୁସେଜୀ ବା, ଔର ମୋରୋ ଗ୍ରହାକ ନହୀଂ ବିଗ୍ଡୀ ବା।